شوف يعني بش تهدر هكدايا مع الناس هكدا بلا ماتحشم ماتخاف سيي غمض عينيك كي تكون في الدار وشغل <hesitation> ادرب عليها غمض عينيك وتخيل بزاف الناس وراك تهدر معاهم وروح سييها برى سييها في بلاصة ادا تحشم مل البلاصة التكون فيها سييها في بلاصة بعيدة سييها وين تحب حتى تروحلك هداك الحشومة هديك الي راهي عندك